E mi rella gite am igga mi rella noffi nanooji. Ngam gite ɓuri noffi amfirki, to mi yi'a mi ndaray honduko ko wiyaata.